Kin beu boo in lin be kin nena in kum i daran in linbe lamke kina ida kein lina <hesitation> kpengsel bobbeya yelem jekmeu sisu woogeu yesi boa nboob woogeu boo’i geu gangte bo’a i dan geu na ida wad lem pana i daukin geuna ida ta lamke kina keu nena ida lindo dan yelem jeknsiseiro ama sengeu a meu gad kindi geu meu gab in ning wori wong yedkeru worise ja a meu gab kunu yedke inlimbeya a dan yelim jega dan mandi woogeu yesi boa a boo beu gad kein beu gangte kin keuna the yesi boo beura boo nebeud teu geul you in geuya in banna in banni geun be in pau in o beura da man dakeu lamke kin di’i geu deu keu na woogeu lamke kin dan kpengsel pina dan yelem je ka sisu se the yesi boo beura keu ina in beura in da pan turu worira